<hesitation> este ña na nani naa chii tuu tu kayee xana este xa´a jii na´ara tu kayee xana chii na vina te ioo xaa kue´e kaa ka´a genteyo te tuu naa jennara chii tuu ve’ena vaa inka naa chii na genteyo chii kayeii jennai pero naa chii tu kayee xana nii xa´ani tuu tukayena jina´ana chii, ntuchi suani cho´ote chu´una ñii, chuiuna aju, nteki tee kayeena jena´ana te nuu tiempo este yua tiempo tee pos mani yuani jaa ioo campu a este jaa ioo nuna ñu´u luliyo a ka kaajituyo jenayo yua yetuna tee ntasani, ntasani kayeena inn tau este xa´a pero nuu tuu chii tuutu kaayeena jenara chii ioo, ioo xaa kuere te na vina ujun kúu chaa kuu yiina te ni ja´ana jide nuu chaa ni ka skua´a yua te achide jaa tu kuíti naun este tu kuetí naun ta´ade chii iova´ade chii tuu kayee xana xaá jena´ana.